يرتبط به شروق الشمس وجمال منظر شروق الشمس، وجمال اه فاكهة البرتقال، هذه الفاكهة العجيبة الغنية بالفيتامينات ورائحتها عطرة جدا، راح-رائحتها وقوية فلما أشوف هذا اللون يتبادر لذهني هاي الفاكهة.